Maq arva, et säält luutaq midägi võita, om küll <hesitation> väega halb. Aga lihtsält <hesitation> lõbu iihmärgiga pandaq rahha määndsegi mängo pääle, om täütsä okei, ku saq tiiät, et saq kimmähe tuu raha kaotat. Selle, et tegeligult niimuudu sul või mäng pall'o lõbusamb ollaq, ku saq tiiät, et saq piät umbõlõ kõvastõ puult hoitma ütele poolõlõ.